Italia, ny mampiavaka an'i Italia izany an dia ao italy koa no ahitana ny vatican izay ivoteorana lehiben'ny mitondra ny finoana katolika. Ao Italia ihany koa no ahitana an'ireto hoe karazana mafia ohatra hoe reny malaza koa hoe Italia no ahitana an'izany an, Italia koa malaza koa amin'ny resaka baolina kitra satria ny juventus, sy ny Milan Ac sy ny inter de milan ireny.